E di që Meka, qyteti i shenjtë, ndodhet në Arabinë Saudite edhe kjo e bon këtë vend qendër t'randsishme për besimtarët musliman, për miliona besimtarë që shkojnë n'Haxhillak çdo vjet. Muzika edhe vallzimi tradicional atje janë t'lidhuna me kulturën beduine edhe festat e bajramit janë shumë t'randsishme për jetën shoqrore edhe fetare.